Ēfara jaa épuléén puléén aan anja ukurol mé. Do bakuré baan upuléén yo mé, néni fanakonak nak uyuhowul bujoom nuŋorul muting uséén yo, garsee nuséén yo muting, néni piyo yo béfasi. Wanjo uŋanloyo mé bésinyo muting, yo béfaas wo. Nanusaan nujogulo waaf wawu, éni éñowi déhoro yo bétéyul. Ēcimé nirok éfara sinja épuléén puléén arayo mais léét bakuré bara étéék. Ēni hon gakuryo nak utéék yo, yo bu gakonumi. Bakuré bajaak mé déhoro néjuhé épuléni.